<hesitation> ígbɔké ba yila ábua ówó nɔ̀ku ámi mò bú nyo bàa yila ákà lèe ká, kása ba yila ila lɔ, à náa ɖi bɔ̀sì, ùŋò màa ɖò nàáa yila ákà lèe nùú ù màa ɖi bɔ̀sì nyo tɔ̀kpo lèe. ù nàáa ɖi bɔ̀sì lɔ so tɔ̀kpo lèe úni à nyó ɔ̀kɔ̀yɛ úni à nà zá yilià ákà lèe. à nàáa zo dúhùà tò dò ìgbè màaké úni nè, à nàáa nyo ɔ̀kɔ̀yɛ anikɛ́ ìzì ɖììgbo, ìzì wà kása ábua lɔ nàáa nè yá úni ɖì mò màaké ba yila ákà lèe áni mò ma ba yila ògo lèe ówo ówò nìgugù ówó bù zá tu ábua kɛ̀nìà so ògo lèe batu kɛ̀nìà so ògo lèe úni à nà fé nyrèéwu ila màa ké jɔ̀. úni à nà sìà ú nàá nɛ úni à nàá ni íkatù, úni á nà tú ábua lɔ kele à nàáa kpokplíà ínìwá, íìntã, gàké kayi ù ɖi nì bìà bá nya ɛɖí màa à nàáa mù ni, ù yi éènìkatù. úni à nà zé dià ila ú màa zé ze cà cà, cà cà, cà cà à ná zé dià elí ɖɛ́ŋúú ɔ̀kɔ̀yɛ màawu nà tá nélèe à nàá zi nyóo, te ka à ɖa yila à nàáa mù ni ákpɛ̀ màawu ɖòo gó nèlèe tè yá ù ɖèé nelìi. kile nyòo à nyo ɔ̀kɔ̀yɛ lɔ klekle ká ù nàá póò, à nàáa zèe dià ɖɛ́ɛ́ à nàáa mù ákɛ̀ ɖàa ta ɖɛ̀ɛ̀ kayi ìgbè màaké. òkùtukpɔ lɔ à áŋka ɖòo no à nàá mu ni yá ákpɛ lɔ wàá áŋka ɖàa ta ɖɛ́ɛ́ fò dò ígbè màaké à nà yila iku lɔ ka èé ni mlàa ka à mla ábua lɔ li ila lɔ bɔ̀sì igo ila lɔ so ògo lèe, à nàáa mù ni bɔ̀sì lɔ ká á fu tè yá bɔ̀sì ábua lɔ wèé ne tè à nàá yìí ábu lɔ é à nà tú si ífati à nàá zi tùu ubabanì à nà zá bànìi elí ɖɛ́ɛ́ à nà yila, ú nà tá. iku màa ɔwɔ nì so ògo lèe à nà yila ú nà tá míá úni sú kása kɔ́ ba kɛ̀ ògo lèe awu, ka ù náa ɖe ìgbè blí le, <hesitation> gàpopó ínìwà, íìntã. ùú sònìà iku maké ɔwɔ tu fènìà ògo lɔ lèe tè yá ka àá banìi wulé tè à nàá yi gàa á nà tú nà wulu tè yá ùú zi wùlì iku màa ànà zó nyo.